تسألني يعني شنو عطلة مثالية؟ يعني جمعة عائلية، طالعة مع البحر، مع ولا سهرة مع ربع قديمة. أفضل شيء أنك تسهر مع الربع والعيلة، والأصدقاء والأقارب.